Ene to pe u enu pe kas, pa vavivis me en mosina pa imbi a tsi varona pene, voa pa tsene verevere menu abuar ko tavuts, tavuts a kain taba vati, kenee de votts ka anei. Taba nene pe manin vakit enu, e kas, berobero taim tsone tete nu ka kas pa inu pene. Ko tetena ka voats ena pa inu pene ene tsa kas a inu pene, nata voinuma veni, mea to tete ena en inu. Po taim tene tete numa, ene tsa vot asemia pio to bete na en inu. Ge, pa tsi poka nene tsiako ove iso, no bete va toka na. Vets enama pa ti to nanao nama, mia ti to nanao vava sata ena ma, mia te to nanao upas enama en inu pene. Ke kas ar nene u tane nu a buar, ar nene kes nao nuni, no vovoso ena to pipip ena pa ar sata tsaviso pip ane en sanana. Ko taim tsene nanao menu e kas, ko nana ka sovo pa Ar sata nor tsiako kane en sasa. Vei tane nene pe u enu pe kas povene va nanao en mosina. Ene to pe manin kits enu pove kas tsa vatene pene pah ar nene kita op nu, povo oyia rova e kas nene pe manin vakits enu peo. Voapa va komkom mea buar en mosina, pa tahi pa tsi ar vati vo ovoto ena tso vets ka ene pene Ane manin overova nu ekas. Pove kas nene pe manin vakits nen po kokomana pene sopo pekas berobero ti to tete nor ka kita magavanor ane kas tevoana. Ubam bon no tetena ka matopo ena pa enu voa ats ena pa ti sata. Ka tsoe vanata ene pean po ora pana ora vivis voa. Ean tsa kita op sove to vets ena. Vet ena pana tovus tsa kaukima. Tivus na upe ge tovus vasata. Oyia roya kora ekas tsa tsoe kaenapian pa tovus vasata mana tovus vasata. Bero bero ti tokita magava nor ane kas tevoana u. Ove nor a buar pa imbi atsi varona sova nor kita magava nor ane kas tevoana pove kas nara mamat topo ove nor a arbuanavi. Koyia ekas, atsi taba to onoto na tso ta kane piara pa ar tsara de ka en ere vat tene peara pa tsan vivis no ka pino. Ke kas vate ene pean berobero tito kita nata nor ekas. Sivi nor sivi ove kas, ne kes va onoto rovanu o vasisio pe kas anene u voanu ekas. Nene ke va onoto nu oh vasisi pa taba nene unu kas, ka tsiako ove a ar buanavi.